श्रीलंका के संस्कृति, विविधता से भरल और बहुत सुंदर संस्कृति बा। इहाँ के संस्कृति में कला, वास्तुकला, मूर्तिकला और एकरे साथ-साथ भोजन भी सम्मिलित बा। श्रीलंका में अधिकांशतः बौद्ध धर्म के पालन कइल जाला, लेकिन ओहां कुछ हिन्दू भी रहिले और ओहां पे कई प्राचीन हिन्दू शिव मन्दिर भी उपस्थित बाटे। एकरे साथ साथ उहां के लोग शिव परिवार के पूजा भी करेलें जेमे माता पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय भगवान सम्मिलित बाटे। एकरे साथ साथ विष्णु भगवान और माता काली के पूजा भी उहां कइल जाला। उहां के नृत्य, जीवंत त्योहार, हस्त शिल्प और प्राचीन बौद्ध मन्दिर ओहां के संस्कृति के बहुत ही विशिष्ट और सुंदर बनावेलें।